Mund të zgjedh çajin për efektin e tij qetësues dhe për varietetet e tij të shumta. Çaji ka edhé shumë përfitime për shëndetin dhe mund të shijohet në shumë mënyra, të ngrohtë o të ftohtë, duke e bërë atë të përshtatshëm për çdo rast.